Tamin'ny taona fahavalo amby efapolo sy sivanjato sy arivo taorian'ny ady lehibe faharoa zany da niforona i Israely ary lasa ivotoerana ara-pivavaha maro i io. Jerosalema tanàna manan-danja ara-pivavaha da hifandrombahan'i Israely sy Palestina.